Ростӣ, як чизи хурде маро ба ташвиш овардааст. Ман кӯшиш мекунам, ки дар бораи он зиёд фикр накунам, вале душвор аст. Шояд ман танҳо мехоҳам, ки касе маро фаҳмад. Ташаккур, ки пурсидӣ, ман аллакай худро каме беҳтар ҳис мекунам. Баъзан як сӯҳбати содда метавонад рӯзи касро тағйир диҳад.